Azafady madama! Randrako ty a atao <hesitation> boribory kely tegna itiavako ananjy fa i tsy tapahana tonga de hoe kôlôsy sy atao coupe garçon fa izy foagna atao misy amin'ny alôhalôha aketo atao misy lavalava de amin'ny afara ndraika atao eo am'cinq centimètres akeo tapahana fa sy atao lavabe fa za tsy tiako le fohika be regny fa l- bitikazany foagna tapahinao aminazy fa alôha ty foagna mila reglenao sar am'le itiavako ananjy.